احب اني اعلق في جزيره لوحدي-لاني بحب الراحه-وبحب الهدوء-راحه البال بالنسبالي اهم حاجه-فا اكون مع عدو لدود-مش هيكون فيه راحه-ولاهيكون فيه هدوء